<noise> अभार आफ़न साग बनांगा तो बढ़िया बढ़िया मसाला ही चांगा। क्योंकि साग बनाना में सारों ई जो खेल रेवे ऊ मसाला को ही रेवे। क्योंकि अगर आफ़न शाग़ बना रिया अर उमें ढका मसाला नि पाठकीय तो शाग़ नव भी साव नि लगेगी। <noise> बलिए उमे कई भी पटक दो था पण मसाला तो मजाका ही होनी छावे। बगार मजाकों पाक नि चावे। छाव फेर आफ़न डायरेक्ट छोटा मसाला भी ला सका जाने आफ़न साग में पटक सका। अगर आफ़न शाग़ में मसालों नि पट का गा तो साग साव नि बनेगी । मसाला नरा तरह का रेवे जसा ऍम डी एच् रेवे सुहाना कंपनी को मसाला रेवे। <noise>